تبي تكون مرتب ونظيف اللى تساويه اللي تاخذه بترجه محله الشيء الموسخ بتغسله ,ما بتترك صحن موسخ بالمطبخ بتغسله ،ما بتترك كاسة وسخة بتغسلها ،خدت ملابسك بترجعها للخزانة أو بت بترميها بالغسالة <hesitation> حتى الله يعذك الحذاء تبعك بترجعوا عامحله ال، <hesitation> الكنباية دائماً مرتبة كل شيء يكون بمحله الصحيح.